Ɓap, kwan, fir, pet, pimi, pòbap, pòkun, pòfar, sar, sarpogak, sarpobap. sarpokwan, sarpofir, sarpopet, sarpopimi, sarpopobap, sarpopokun, sarpopofar, tekbap. Tekbappogak, tekbappobap, tekpappokwan, tekbapofir, tekbappopet, tekbappopimi, tekpabpopobap, tekbappopokun, tekbappopofar, tekkwan. Tekkwanpogak, tekkwanpobap, tekkwanpokwan, tekkwanpofir, tekkwanpopet, tekkwanpopimi, tekkwanpopobap, tekkwanpopokun, tekkwanpopofar, Tekfir. Tekfirpogak, tekfirpobap, tekfirpokwan, tekfirpofir, tekfirpopet, <noise> tekfirpopimi, tekfirpopopobap, tekfirpopokun, <noise> tekfirpopofar, tekpet. Tekpètpogak, tekpetpobap. tekpetpokwan, <noise> tekpetpofir, tekpetpopet, tekpetpopimi, tekpetpopobap, tekpetpopokun, tekpetpopofar, tekpimi. Tekpimipogak, tekpimipobap, tekpimipokwan, <noise> tekpimipofir, <noise> tekpimipopet, tekpimipopimi, <noise> tekpimipopokun, tekpimipopofar, Tekpobap. Tekpobappgak, tekpobappobap, tekpobappokwan, tekpobappfir, tekpobappopet, tekpobappopimi, <noise> tekpobappopobap, tekpobappopokun, tekpobappopofar, tekpokun. Tekpokunpogak, tekpokunpobap, tekpokunpokwan, tekpokunpofir, tekpokunpopet, tekpokunpopimi, tekpokunpopobap, tekpokunpopokun, tekpokunpopofar, tekpofar. Tekpofarpogak, tekpofarpobap, tekpofarpokwan, tekpofarpofir, tekpofarpopet, tekpofarpopopimi, tekpofarpopobab, tekpofarpopokun, tekpofarpopofar, ɗelɨ.